Ba'zi odamlar tengsizlikni kamaytirish uchun boylikni qayta taqsimlash zarur deb hisoblashadi, chunki bu jamiyatda adolatli imkoniyatlarni ta'minlashga yordam beradi. Biroq, bu jarayon qanday amalga oshirilishi haqida ko'plab bahs-muhofazaralar mavjud.